ඇත්තටම සන්නිවේදනය ඇතුළේ <hesitation> නිශ්ශබ්දතාවය කියන එකේ කාර්යභාරය <hesitation> නම් <hesitation> විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද සන්නිවේදනය කියද්දිම අපේ ඔලුවට එන්නේ <hesitation> මේ කතා කරන එක ගැන විතරයි. නමුත් මේ සන්නිවේදනය ඇතුලේ තියෙනවා මේ කතා කරන එක <hesitation> ඇහුම් කන් දෙන එක <hesitation> ඒ වගේම නිශ්ශබ්දතාවය. <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් අපේ අංග චලන වලින් <hesitation> අපි <hesitation> කරන දේවල් <hesitation> ඒ හැමදේම මේ සන්නිවේදනය ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට නිශ්ශබ්දතාවය ගැන කතා කරද්දී <hesitation> නිශ්ශබ්දතාවය කියන්නෙ ඇත්තටම විශේෂම <hesitation> සන්නිවේදන මාධ්‍යයක්. කෙනෙක් නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා නම් <hesitation> අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ <hesitation> ඒ කෙනා පීඩනයකින්ද ඉන්නේ <hesitation> දුකකින්ද ඉන්නේ කියන එක. ඒක ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් බොහෝ විට <hesitation> අපිට මේ <hesitation> සබඳතා වලදී ඇතිවෙන ප්‍රශ්න <hesitation> අඩුකරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි <hesitation> කැමති නෑ තව කෙනෙක් නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා දකින්න. අපි හැම තිස්සෙම කියනවා <hesitation> කතා කරන්නකෝ <hesitation> කතා කරන්නකෝ <hesitation> මොකද්ද ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ <hesitation> කිය කිය <hesitation> අපි පස්සෙන්ම <hesitation> කරදර කර කර යනවා. නමුත් අපිට කෙනෙක්ගේ නිශ්ශබ්දවය <hesitation> ඇතුළෙ <hesitation> එයින් හැඟවෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට විසදුමක් හොයල දෙන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපිටත් <hesitation> නිශ්ශබ්දව ඉන්න ඕනේ කියල හිතෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. ඒකත් <hesitation> අන් අය තේරුම් ගන්නවා නම් <hesitation> අපිට පහසුයි <hesitation> අපේ ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙන යන්න.